لو خيروني اعيش في بيت علي شجره أو مركب انا كنت اخترت اعيش في مركب لان دايما احب اصحي كل يوم علي منظر البحر والشمس والسما لاكن بيت علي شجره كنت هصحي علي اكيد علي غايه اوي كدا لاكن ال ال البحر احسن والعيشه في البحر ممتعه